Yak gini ya mpok ya kalo makanan yang kita ini tu kuliner tu biasanya kita pernah tu ya ada dah tu <noise> lagi jalan ama anak ama bini dah tuh kita jalan- jalan dah tu namanya ke pakansari ya namanya disitu kita jalan-jalan sama anak bini nah di situ ada namanya kuliner- kuliner tuh ada namanya kolak kolak pisang pisang apa lontong buras itu udah apa bae ada di situ semua ya itu kuliner yang kalau kita yang kita bener- bener yang kita sukain mah ya cuman kolek aja dah iya dah tu kolek gula jawanya kan bikinannya dah enak- enak pisan tuh kolak itu jalan- jalan ma anak bini juga pada lontang lantung pada kesono sini ya gimana kita juga duit kalau belum abis mas sampai situ ya kita mah ogah balik disitu mah kita iyak kalau duitnya dah abis baru kita pulang dah langsung dah kita ngejedok lagi dirumah kita puyeng lagi.